නිදහස කියන වචනේ ගත්තහම ඒකෙ බොහෝ පති තියෙනවා. ඒක ආර්ථිකමය නිදහස, දේශපාලනික නිදහස, සාමාජීය නිදහස, කායික නිදහස හරි <hesitation> මානසික නිදහස හරි වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන නිදහස ගත්තත් ඒකෙන් ඇත්තටම <hesitation> ඒ වචනේ ඇතුළෙම තියෙනවා ලොකු සහනදායී හැගීමක්. එහෙම නැත්තම් හදවතට සැනසීමක් ගෙන දෙන හැගීමක් තියෙනවා මේ නිදහස කියන වචනය ඇත්තටම <hesitation> ඒක ගැන හිතුවොත්. එතකොට අපි දේශපාලනික වශයෙන් නිදහස ගත්තහම බොහෝ දෙනා තමන් කැමති දේශපාලන මත දරන එකෙන් ඒ වගේම කැමති පක්ෂයකට සහය දැක්වීම තුළ තමන්ගේ දේශපාලනික නිදහස අත්විඳිනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට ගොඩාක්ම අවශ්‍ය මේ මානසික නිදහස කියල මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ තමන් කැමති විදිහට ජීවිතේ ගෙවන්න තියෙන <hesitation> අවස්ථාව, අවකාශය. මොකද පවුල් තුලත් දැන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇතිවෙලා තිබෙනවා. මොකද මිනිසුන්ට <hesitation> තමන් කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් <hesitation> නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනා ඒවට බාධා කරනවා ඔයා මෙහෙම කරන්න එපා මෙහෙම කරන්න එපා කියන එකෙන් මිනිසුන් ගොඩක් පීඩාවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පවුල් ඇතුළෙත් අපිට පවුල් සබඳතාත් හොදින් පවත්වාගන්න <hesitation> ගෙනයන්න පුළුවන් හැමෝටම හොඳ මානසික නිදහසක් තිබුණොත්.